Aloa, de barcoin ghe n'é un chì inta stançia onde m'attreuvo oua. Dapeu ghe n'é un inta stançia de mæ seu. Dapeu ghe n'é un atro inta stançia di mæ. Un atro inta stançia da bagno de sotta. Un atro, piccinetto, inta stançia da bagno de d'ato. E dapeu gh'é un barcon gròsso inta salòtto e un atro barcon, ò doî barcoin, inta coxiña.